Kakuza kakuba omuntu ogu aba nambere akwiikara, nibaturekamu, oba nikyo mbaire nindengaho kugamba, kakuba mba ninyenda kumanya omuntu, ninsobola kumukaguza nti baitu iwe oruga nkaha, oyikara nkaha oba nimba mazire kumanya nambere akwiikara aho nimba nimba ninsobola kumumanya, n'ekindi ninsobola kumukaguza, baitu iwe nkusangire munu mu kampala, tubiire banywaani muno mu kampala iwe ekicweeka kyawe kyenyini oruga nkaha owanyu niho nkaha, hakuba nyowe ninsobola ku- kumanya kulungi omuntu.